Säänest kunstmakõt vai makõainõt om või-ollaq tuuperäst hää kasutaq, et sis ei piäq nii pall'o tsukrut söögi sisse pandma. Aga kas tuu om tervüsligumb ku tsukru, tuu om küsümüs.